Elefanta isan'ny biby tia firaisan-kina sy tia fitiavana izay no antony mahatonga an'ny zareo ma-mamorona vondrona fianakaviana ary tena ahozoan'ny zareo tombony io satria rehefa mandeha maromaro ohatran'iny zareo ah de ny tanora sy ny matanjaka no ataon'ny zareo ety ivelany ah fa ny zanaka elefanta ataon'ny zareo any anatiny ah de voaharo amin'izay fahavalo mety mifanena amin'ny zareo eny an-dalana.